Enyundo oku- okuteeka ningashi okuteera omusimaari omu kiti nookwata omusimaari oguteeka aha kiti eki orenda kuteeramu omusimaari, no- nookwata omusimaari oguteeka aha kiti waamara, okwate enyundo oteera ahiigura y’omusimaari ah'orenda kugufunda ningashi ah'orenda kuguteera omu kiti ogume orateera okuhisa obw'omu- omusimaari guraaburire omu kiti.